Maro araky ze fantako. Mainty, fotsy, mena, manga, jaune, mavokely, violet, ah ino koa, oranzy, grenat, chocolat, da ino koa. Zay angamba.